Ät na'tzpa't ti'yäk tzat ee nta nta anhke tipya tzat, ijtya ijtyaj tzat ntatä tzyäjkyajpa tzyäjkayajpapä' nitiyä, e 'yakna'tzyajpatä jä'ä peroo poyajpa ntatä tzyäjkayajpa nitiyä, ijtyaj este ee kyenyajpapä nipi, este kyenyajpapä' tiyä'k este kamata'p je nta nta yajyajpa jete, jetij tyiyäjkajyajpa jetij este nyujkyajpa kyu'tku ti titya'p este kyu kyu'tyajpapä, ka tzuk ka tä'mpitz, ka titya'p titya'p ijtyajupä jenä kamoj jete jete jete este este tyi'yäjkajyajpa nyujkyajpa, je ijtyaj ijtyaj tzat ijtyaj tzat ää je jet'tya'p jä na'tzyaj na'tzyajpatä e tiko kyä'syajpatä y papäktä 'yajka'yajä, je ijtu je nyäjmayajpapä anhjuktäk tzat tiyä'k este e nauyaka nyäjmayajpapä jete jete jä'ä, jetij jetij jä'ä kyä'spatä 'yajka'patä, ijtyaj eyata'mpä ijtyaj eyata'mpä ti'yäk este nyäjmayjapapä koral tzat, jete jetij jejtzyetike, kyä'spatä y este y y 'yajka'patä, tiko nämyajpa que ti'yäk je je je je kyä'sokyuy ki'mpa'k ki'mpa'k je je yatzykä'sokyuy ki'mpa'k äjtyä ntzoko ntzoko'yanhkä, y y ka ki'mpa äjtyä ntzokokyasi jenä jä nta'ntä nta'ntä tonpa y 'yajka'patä lijeru, lijeru pyujtza pyujtzapya pyutzpä'apya äjtyä äjtyä äjtyä sis jut'tyä jut'tyä kya'sumä' y este ti'yäjkajpa ki'mpa'k äjtyä äjtyä ntzokokäsyanhkä, jenä jä'a 'yajka'patä, ka'patä je katä kyä'spa je je yatzy tza'ni, jiko' jiko' este je je na'tzyajpa't je je je tzat este kyä'spapä'istä. yajka'papä'istä.